Eheno onghalamwenyo ohaidjuupala ngee toende tokulu. Oondihole okuyandja omashendo aa kutya, efimbo likwali haiputuka vahapu otavati kutya oi oo tatekulu okwali tuwete vena oimaliwa mani, ndee mboli oimaliwa eshi naame ndakaninga tatekulu wounona vange veli poshi yeedula dinini eelela onda mona kutya mboli oimaliwa ei kwali ndeli neekela ootatekulu vena hayo mboli vekwete hayo ndikwete kaya onghalamwenyo moshili shoovene ouna toende tokulu ko oko yoo natango komaupyakadi eli yoo natango taawedwa. Eheno ondiwete kutya oshoshili onghalamwenyo ohaidundakana noku piyaana ouna tweende tokulu oshili mondjla. Iyaa okutya aike kutya oo shilipo apa nenge tutye shapumbiwa okukala ngoo nee ashike wapatulula omesho ve una yoo natango watala komesho tolalakanene oishonekwa yoye nokuwanifapo yoo natango aishe wahala natango moku kalamwenyo. Okutya aike epulo loye kutya onghalamwenyo oihaidjuupala tuu ouna toende tokulu? Eheno onghalomwenyo ohadjuupala shaashi mokukula kwoye yoo oko yoo natango keemumbwe tadi ndjipala yoo paife ngaha twakula otuna nomaumbo nounona, ounona navo yoo natango ovawedako yoo komaupyakadi aa twali tuhena paife ngaha oshahala kutya owa wililwapo nee koinima ihapu hano oukulunhu oha weetelele shihapu ohaweeetelele omaupyakadi nomashongo ahaapu opanghalamwenyo.